N, ka ka a go ke ken dʒun ka na ya ga. I ba a ba tse di, ba na i nigeria wa i ci’u ga wa bye na tsa bu barí bye na ba be be gi cho’a ba bye na pyi vo bye na pan be ro pajukun. A pa dʒun daji wa ku daji ra, wa fye ‘a bye naten’a gu ra, bye naten’a gu ba, bye dan a yon do wa ba be, a yo a ayondo à nde be nde yi bye ‘a byeri panbe bye nde ku tsu tan, bye nde ku tsu tan. Au pa u nde kwin dʒwa ra uma ya bira ma dan a. a apa’a bi, bye hwa be īn ci ya bye nde gwa dʒu ra, kuma kafia bye fa u ra fye dan bye fan ‘u ku ya na ba, fye’a bye naten’u, amma be naten’a gu ba. Bye bî bye po gu, gu ya kyon’a a bu ku tsara, ci’a bu wa ba ba. Wadʒun ku ri ya pan anwu pa ku yi ba da wa suna wa pajukun na tsa amma gi fin tswen a i ci’o ta ma pajukun na mbya buí ci dan na. A ba tse di ba da ti, a pa da ji, u ya pan pa, u yau pan u ra, fye wa u u n aten pai u nde gu tsu tan, u ma nde tsu ma zan nyu pyina’a i yinu bye dan apa ku ka zan a yo a ku zan a yo su na naa zan waje adī zun wa nyina ba, i tan wa bye ri nde ku tsu ra ba, ku ka zan na ba, kums bye yī gu buju wa ku’ji, toh a yo dʒun i ba ada dʒun a a pa ma da fye wa bye nde zan iri wa yi huan, ku zan nyunu pyina wa kuma a fin tan ra wa idua pyiya, wa an tsara.

Mba tse di tse ha na wei tswen gi di bye ba, na tsa butso i ba bye ma tsa butso mbya ku kutsa ba pajukun yo. Jina gi fyinka gire u ri kyon ka’u kyon wa fitse ba asho ntsa uma yi kyon kyon dʒun kapyo zo a tishe tsun bye pa nu, pajukun rí tin’u fo pajukun ri da’u gba, a tishe tsun ma yi’ù bye ba, bye ta u’u fo bye waù kwe, u mbya na, ba tsedi ba ni gi fin tswo hun wa ku kun pajukun, a bu wa ri wa huan wa bye yi tsedu yi fin tsu’n a ci na u mbya pajukun u tsa za bye yo, u wei zo mbya bye, a bu wa baba kuka bi kusa ba go bye ba. U’mbya duk bu wa baba wa ci ri yi pajukun cín nya ai fin tswin ni nga ni fon pan pajukun ba na tsa buba babara, ba na fvivu howa ba ba na gbancio ba ba na bwan pa na kin, ni nga ni pan bye, ji na ra mbya bye mba nwu wa dei dei na nde so nde ta hun, a tse ni wei na ni, bye ba’i ni bye wei na, sai dagba ba pajukun na kyen bye pan a be na kye, a bu wa baba bye nde bu wa bba na nde kabi bye nde be nde u, bye dan tse di, bye fon tswen pa ma ci bye vin a gen ma na yi bi a moto ba kwaki u fon bu ba na vin a motori u n bya ko aye ci ki yo, u dan o’o bu u ri fon ba umbya bu’i bye nde na bi, bye nde bu be bye gu nde so, uyi ko ko ye ci gi fin motor wa kwaki ya ba u na bī ya vin bye nde be nde u u pan be nde dʒo a fin aljuhu, fye dan ku ci na ba, ba tsedi ba ti bye ci bua bye nde abutso bye sai butso a be wa nyanya, butso be wa nyanya, bye na hwau be sun amma u kana nya begi bue dʒun, a be ku nyuni zo ni na yi nga. Sansan, amma ibe wa sansan ci na ufo ko ma ye ci ki yoo ma bu wa baba u idʒwa kwen amma bye ri tswan bu wa ba ba na yī bi, bye pan don ni nde so di ni yi yo, ni mbya ni na tsa bu wa nsan kuma a bu wa fye’a ni tsa ba, a bye dʒun ni na tsa nî na mbya zo gi yo, ya tsedi digini fín co batsedi gi nigeria tama saí be wa janjan be wa jan jan bye nde be pa na ji uma ke bi ye na u kpazu afitse, u ma ka bi na u mbya a ba tsedi hí a, ra, umbyaa apa gara, wa wci co wa, wei co a ken ken, gi bye tsuu wa gu hwe hia ra u yin ko keni na yi tsai butso ba ko waní pa mo do ku yi do ba tswen ari gi diya, a yo ‘a a ti ma yi yo ku ri ya tse bye’a a ti ifyi yo bye natsa kuma cià vo butso bye ba saī a ti wa kwaki mayi ya bye, ri bi tse bye ti wa kwaki bye pan vín soo a a be a be a gín be a vín sho be tsa ra bye pan gu bye dan a’e a bye a gu nde avín sho a dʒwara, tsa ba, bye pan gu dan sai kuma hwa be im ba ha ke ba bye pan gu ya i bye a bye na fo kwin gi yo, abu wa fye’a bye tsa ba. U ma ka do ma kayazan a ti dʒun maka cia hun bye ka ya tse bye na pan be gi vo apajukun, nyunua ti ma ba ni giya bye ka ya tse cho na nga na terie apa jukun na pan a be gi vo bye fye ra bye tsa na ba. Ayo dʒun bye na a a gen a ne ne gî cho bye ka wei tswin gi yo su ba, bye ka tswan pajukun su ba, a pa tse di wei na cho ba fya dan ne copper ni kau a na kin pa dei dei. Ku hura wei ku dan ni mbya bana re a vin sho howa bye na ne gunni be ka na ne gu sho ba sho ba nî mbya bye zo gi di, amma bye ma do a, pajukun na’i vín sho a gen ken ken byen vin sho, sho sho gi yo ne yenda bye na i cun kanda bye na yi mbya bye zo na yi fan bye jinii, wei a tsedi na fin tswín. Bani yi yo tundi ba bye na’i tsa’i bu wa san ba, cikin bye zenji yi bye, bacho nī ma zenji ba bye, bye tsa bu wa nsan, bye yi apa jukun ate li ya ‘a, ni ma nya bye ka kozu a pajukun ba vyi bu vyí gi in do pajukun, ba gban cbo bu tsa bu cuci wa san ba ika nya butso ika yi bye, a ba na tsa bu wa u ma ya mbye bye ji ya ko ma ye cin ya ko maye ji nji bye a bye ya nyesify ra boyevin ni ko maye, akwau bua bye vin bye nde bi so tan uyou bye ba a fyin, san ba, fye’a i mbya san be kyom, i mbya san by ba tí, i mbya san a fin tswin wa tama ku san san, a ji ra hun, m’fan te re. Toh, abu ba da ti ri bī yi nya ken ri, a yo ‘a, i’ma cí wa dan yi ni a ní ri ka fo nu gi nu ba ta ti. M moji ji dʒun a ra, a yo dʒun a ba na ka i cin bu ba bye na pan bye na tsa by ba ri ya. Ɪba bu ba tî wa u ri tsa u nwa dí’n in cin abubari ha, in ajo dʒun bi do’a, u weī zo u mbya asho pana u kpaza gi ndo, a sho pana u ri ya ndo, u nga u yi yoà u ri ya ndo ba ayo’a au na yi pwadʒu gi ndo ba ayo’a au na yi pwadʒu gi ndo, ayo dʒun a kyon a kyon a fitse san ba, a yo dʒun a kyon a kyon a fitse, a y dʒunu ya bye dʒun, a bye a u ya yo la a bu pan ge ‘u mi u tsu gi bye arí, u do ge u mī ba. Vin abu wa pa’n u so bye hua wa huan u yi kande ‘a u rí ka yì tsa wa kyon kyon ra, u na kyon kyon ma na biya umayí mbya apa gi pyen’u u yi iri bye kyon ‘a u ri kyen. Pa ma na riu bi pyeu uma yi mbya’u ko u ma’i zeunde ba bye ba u yi be kyon à u ri kyen kō ma a pa an ndʒun, padʒun ma na bi nya ken’u yi iri be kyon’a u ri kyen, ko u rí kyen mu a mua re u ona yi mbya mana tsa ba, u ten tabe’u mbe vo, a sho ma na yi bi ra u sho, ka pan tsini ba dan a au nwu wa nwunu ko nwu wuwa a’a u kyen u wu nu wa ba m m na ciagi bye wa ba, ayo dʒun u ma yi mbya bu wa ba ba mana bi, wa chobaba nai bi u mbyasan be kyon’ u pa ma na bi go dʒun, uma yi go keke dʒun uma ma h wayi u ci na’u paī ba, un wa na cia uma na biya u kpa di’u na ya go keke dʒun ayo dʒun gi mbye a in cho’a m’na kyen kyen dʒun m’ ma na ya ina yi kyen gon dʒun ba mma kyen gon dʒun in ka gauche iya kyen ya go dʒun i kyen ya go dʒun adì u nwadʒu dìu, ambye dʒun u gagiya fitse u kyen kyen na’i bi, u ka ge ji ya fo wa ba, u kyen ku sa ba gen a fa abuwa ra yi mayi pepe, pepe so u mayi kin ya na nga kusa ba bye ain, uma zan a fyín rí wa’u dei dei dʒun u ri yazan huwan aba tati na’i gi bye ari bye ri ka panu’u nde ru hwau nde fye kyon, bye pan huwan a fyi waa a ba iyaye u gi ndo bye dan bye na’i nya a be yi vo bye, abe wa bye na nya kuma ci’a abe wa titi ba, abe wa kwa ki, so dei dei dʒun ima na yí tsa, i wei zo i mbya abu ba rí hunu ina kyon kyon a ri, a dei dei dʒun abu ba ina yi gbe i hyara ai, ina yi gbe ba di yi ba ina mbya abo ba tse di howa ba, atse di howa bye na nga di bye fu amma dei dei dʒun bye ka na tsa da dei dei dʒun bye mbya a pa yi ha ra bye yi apa yi cina ci na, bye pan pai ra bye dan apa’ī ma ri, yī ‘a bye a be ba.